Zany, zane ty atao hoe tea, ny antone atao tea zao zane le tea vatae, manome raha soa, amy zanake dra le amy fo ty anome aze fa tsy hoe ame fiatsara-belatsihy ka ty hanome raha hoy ine fa naha tean-daty tena le teatena isaky zetemo, teantena valintena ine de omeantena, omeantena fanjaka atao ame fo ty fanomezantena aze